راح اكدر اني ابدل المصباح الكهربائي من خلال اني اني بالبداية اطفي السويج مال المصباح بعدين اي اجيبلي درج و اصعد عليه و اطلع المصباح و استبدله بمصباح ثاني و اتأكد انو المصباح ديشتغل من خلال انو اني اشغل السويج مالته مرة ثانية.